Aje makale ellinna njo nabissai lindroku napakedde wae. Nasu wae pada darakoi kopi, lakumi njoe penjual beppa, kaddemito tassore kopiku lakumi to pangalli penjual beppa. Kande kande to tassala kopiku, tole. <hesitation> <hesitation> Soremi to anyoimi paccingi kamaraku, paccing banua upasoroi njoe pajongo. Mupasallai bete. elli uta, elli sulemo njomo nasi dibanua itumi geraga bo'bo. Nasu to angkenna tongallo. garaga to jadimi, keddemika marasa. Ena sessa to kale sore to ajjamo. <hesitation> kitaroanmi to ajjamoe anu mafutsal sibawaku. sidiomo mendua mindio ajena sholat magrib atau bungyomi, mannasuimika. Nasuimito bete, utang isorekemendi dibissaimi tu kandeatta namapaccing mabalu tiro purato main hp. Baru minum kopi lagi angkenna tanga boni kenna wisulle.